Climate invierno rrilo llichilo en xidꞌ kasi rraka to xinladika llichi loi wchox ka na planta lei no nokar lli no kar mieti gok kan loi la bichi te kwan to loi medio rrunno xwan tai to leix ladika loi beo marzo loi enero febr todavian rron diika llichill marzo todavía changoti lox xinladika kasi xid traka lo llichili sii ke kara kwa kara rashe lo di pote lo lati pote sino rashelo xḻadika kara planta karax ka karai te lo llila wa loi eashe kalla xua yee yeeka cha rrieki nia xwalei xcha rei dolo ree biama kex despues te invierno sii ka to lue gaxe lo kara niaka kwan rraxr axta niekwan Lota ta kwan kwan xinladika rrunex xkwan ta rrulara xkwan tta kwanilo kwan para kwa baka bei xladika a kwan al kwan an te alfalfa par gokan bc̱hun lu ia ka rie llekax loi nex wone xda nex teka animal rron lo xkwato xiliete lleka dukwan go lei xnaꞌ diikaꞌ rrunex perjudicar lleka par tanto par mieti o par xladika xladika para kara xiladika kanimal tortuga loi xid rran gan nor rraka loi por invernadero axta ka verdura loi xinlai xin ladika lo bono invernadero tu lei xitꞌ no verdura tux sieꞌ dilla sie kara verdura loi la xid lo lo facilmente dii karnawa xinko to loi tu lo xinladika xinla riaka tanto ka <noise> kosa to to xit la raxeka verdura yeki shekkax loi ni lo unico gurgo laka llik to loi wa loi do lo llukan kub o ka bellan ka loi. Xladika lo beo marzo enero diciembre enero febrero todavía marzo arti to lo rii nicho karai kwa mai la terdu lo red wan axta para no wan kwan kwan um xin ladika keliti ne xinladika ka xinladika lordo loka xdo ne piojito ne to lord ananeka nra kwan mano ron te lo llichi reloi xin ladika ronka xto leix kwan loi kwan lleli ka miekan riei xin ladika to loi lfafani rrika loi xi totalmente xitjan ka lei ka rrakax xin ladika par xgoṉ lo chichitle xin la tano gonta para kada animal toxitraka no runchi llichillex kara kwa inano na invierno ne nerroji la xinla lo xixka xixle kara mieti te lo llinchi dol rrinka kara win to lei ladika. Rodi la runex tian tlan invierno ri ganan chin dex variablex gonex sial ne chin leya ka variable runlex toleblix karsiale lo dodlex la lo de goran loi karsiake xie kawi loi rodi lak lei rroi rruners mieti perjudicar ma invierno.